<noise> Ai bo a andi lotirga hore dobbo no nga wa'i. <noise> to ngiyatangal ɗon a anndi nga waɗa deddel no ko hore tagaɗo no wa'ilon nga wadira, sai nga waɗa famngal <noise> jutina e nga wodi huɓɓirde dow ton. <noise> Ton ga wattama fu sai nga jogo hore tagaɗo, atawan hore debbo nga nanganɗo, <noise> nga nango ɗun tin, gasa kan, kanga u waylita ɗum to foɗa siɓo ndiyam ɗan fu, <noise> sai tawa gasa laɓi